ígbɔké bògò ba fɛ ògòzè, ìí mu níìza le ɔku màa ɔmi ɖèé ke íkeanì. ítɛ zìi ògòzè lɔ, ítɛ zi ɔ̀gɔ̀nì lɔ ká. ɛnɛ́ lɔ síã bìà bù nyo bùyòvoè ɔ̀mù asá bìà ú ná tuà ni ítɛ zìiàwa sú búni bànià kɔ mò bú bakpíì mòoni ìŋòtà le tè bu kpalí búni fè ɔku màa bàá gblɔɔ̀ ɔnɔ búni fà ònyàka inyre lèe tè búni zìzìwa, iku màa bàáa bàni plémú mò màa bu à kpalí bìà ú ne fe íkle wèeè gonìà ni ítɛ zìi kása tè búni wa àwa nàányi. Ikúnyà, nì bɔfɛ màa bàáa yè, bu zu bànià, bà banìì ani ígbɔké mò bàá banìi ɔŋɔ nàáa zo go <noise> hòò màa ùŋònì wèe nà fíá bù ɖàá banìi íkle, kínì ɛɖí ɔmi wà mumù ìí ɖezè ni kíní ɛɖí jɔ̀blù ká kayi ú ɖi ni, màawu núguɖí bàáa ŋe iku ínɛ̀, bàáa ya bégù lɔ yà níìtèpe ɔmi wá mu mù. Bògò káà ówò tà bànià hòó elíì ówò bàa bànià ínɛ̀ leè ikpó <hesitation> ina nì máàgá búá. Tè yá kínì, ù ci zèe aɖu ígbɔ bàáa zì aya inɛ̀ lɔ yá kíni ɛɖí ɔmi wá mu mù epéɖì úni ɔmi kɔm tú si éèmèwù èle, bízákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ áménù iku máa ɔmi ɖòó bunyòo <hesitation> ògòzè àfɛ ná ɖi iku màa bàá banìi éní plémú na fíàà ígbɔ ènì ká na za jɔ̀ɔ̀ kíni sú bàa bànià wùlù bàá banìià wùlù bàá banìià búɖìɖe ògòzè, ɔ̀gɔ̀nì nì bɔ̀nɛ́bitè bàá banìià ho kíni ɖi màa ɔmi wá nɔ òwo go. kàɖi bùú banìí wuléè bàáa ya ínɛ̀ lɔ tè yá kayi bùú banìià hó máawu kíni nàáa zi ajɔ̀ blù éwu ká nàáa zi yàa ùŋòò. ìgúgú ká nàáa mi nélée tòoò kɔ bu zá fía ni bìí banìi yá ígbè wòó go kíni sú màa bu bàni hó màawu áwùlù èle kínì mlà blù kíni ɖí ámani.